<hesitation> duɗe kaa, yoga wii nguru muuɗun oo, yoga wii leeɓi mun ɗii. Ɗun kaa no Alla tagiri ɗun nii non. So wanaa a hawru e annduɓe duɗe sanne, donso en kañun en mbaawi sifaade ɗee kulle. <hesitation> Kañun en mbaawi haalandema haala guri ɗi e leeɓi ɗi e kulle goɗɗe.